إلى كنت غادي ندير مستعمارة في المريخ؟ أولا غادي معايا ماما من بعد غندي معايا علي الفضاء، حيت غادي يساعدنا باش نفهمو الفضاء غاندي معايا مهندس باش يساعدنا في البناء ديال الديور والبنية التحتية، غادي ندي معايا فلاح غادي يكون يعرف باش نزرعو الماكلة، والخضرة ديالنا غادي ندي معايا طبيب لي غادي يقدر يداوينا إلى طحنا مراض، وكل واحد فيهم غادي يكون عنده دور كبير بش يخلي هاد المستعمرة ناجحة ومستمر